<hesitation> Amin'ny ankapobeny, vidin'ny tômôbiligny vaovao zany, <hesitation> eo amin'ny misy trois cent million misy koa cent million arakaraka fa izy koa occasion izy misy soixant-dix million, quatre vingt million magnagno zany.